<hesitation> Raha ohatra hoe hagnano sauce vinaigrette an, de a <hesitation> izy longany an mila vinaigre, de atao sira, de mila poivre an, de atao <hesitation> de zegny tianao amizay na ataonao hoe tonga de tongolo an, de misy hoe tonga de hoe tonga de tômate iray rano foagna atao akao, de zegny tianao zany io fa le izy zany base ny foagna le hoe tongolo, dia vinaigre, de sira, de menaka.